Alura per lon ch'a riguarda le trifla, la trifla, la trifula pöle anche büteie sut ën crota, l'impurtant al e ch'a sia ün ambient cun üna temperatüra sempre piu o meno li, custanta, ch'a vada ne sü, ne trop freit d'invern ne trop caud d'istà, ch'a sìu a lë scür, ch'a pìu pa dë lüce, l'importuant al e lon, ch'a pìu pa dë lüce